هل التعليم مهم للمجتمع؟ لِمَ أو لِمَ لا؟ أيوه، التعليم مهم جدًا للمجتمع، لأنه هو أساس التطور والتقدم التعليم يعزز من وعي الأفراد ويزيد من فرصهم في الحياة، سواء في العمل أو في فهم العالم من حولهم وإذا كان المجتمع متعلم، يكون قادر على مواجهة التحديات واتخاذ قرارات أفضل لمستقبله، ويعيش في بيئة مليانة بالفرص والنمو